انا مهندسة شبكات حاسوب. طبعا احب شغلي مرة واحب مجالي. وانا دخلته عن جناعة. طبعا في البداية كانت صدف. واخترت هذا التخصص بجناعتي. الحمد شفته مرة ممتع. مرة في ابداع في تجديد. كل يوم استفيد منه واستفيد خبرة جديدة في حياتي. انا مستمتعة بهذا الشغل مرة.